Butswa, khabiri khabakha khane kharhano khasasaba khasaba munane tisa rikhomi. Rikhomi na lilala, rikhomi na bibiri rikhomi na bibakharikhomi na bine rikhomi na bisasaba rikhomi na saba rikhomi na munane rikhomi na tisa makhomi khabiri. Makhomi khabiri na silala makhomi khabiri na bibili mamkhomi khabiri na bibakha makhomi khabiri na bine kamhomi khabiri na birhano mamkhomi khabiri na bisasaba mamkhomi khabiri na bisaba makhomi khbairi na munane makhomi khabiri na titsa makhomi khabaga. Makhomi khabaga nabillala makhomi khabaga ana bibili makhomi khabaga na bibaga makhomi khabaga na bine makhomi khbaga na bitano makhomi gabakha ba sita makhomi khababga na sasaba makhomi kahabaga na munane makhomi kbabaga na tissa makhomi khanne. Mkhomi khane na billala makhomi knane na bine makhomi khane na bibili makhomi khane ana bibaga makhomi khane na bine makhomi khane na birhano makhomi khane na bi bisasaba makhomi khane na saba mamkomi khane na munane makhomi khane na tisa. Makhomi khane na tisa makhomi kharaano. Makhomi kharano nab ilala makhomi kharano na bibili makhomi kharano na bibaga mamkhomi kharano na sita mamhomi kharano na bisasaba makhomi kharano na munane mamkom kharano na titsa makhomi sita. Makhomi sita na bilala makhomi sita na bibili, mamkhomi sita na bibaga makhomi sita na bine makhomi sita na bitano mamkomi sita na bisasaba makhomi sita na mm saba makhomi saba. Mamkhomi sab ana shillala makhomi sab ana bibiri mamkhomi saba na bibaga makhomi saba na mnane makhomi saba na titsa makhomi munane. Makhomi munane na silala makhomi munane na bibiri makhomi munane na bibaga makhomi munane na bine makhomi munane na na birhano makhomi munane na bisasaba mamkhomi munane na saba makhomi munane na saba makhomi munane na munane makhomi munane na titsa makhomi tisa. Mamkhomi tisa na silala makhomi tis ana bibili makhomi tisana bibaga. Makhomi tisa na bine makhomi tisa na birhano makhomi tisa na bisasaba makhomi tisa na munane mm na tisa mkhomi munane na makhomi mnane makhomi munane na shillala makhomi mnane na bibiri makhomi mnane na bibaga mkhomi mnane na tisa <hesitation> makhomi mnane na tisa ma makhomiii tisa makhomi tisa na shillala makhomi tisa na bibili mamkhomi tisa na bibaga makhomi tisana bine mamkhomi tisana brhano makhomi tisana bisasaba makhomi tisa na saba makhomi tisa na munane makhomi tisa na tisa yakhadukha mia.